عندنا في المملكة العربية السعودية عدة عطلات وطنية اهمها لعيد الوطني اللي يجي في ثلاثة وعشرين سبتمبر هاليوم نحتفل بتوحيد المملكة وتكون فيه فعاليات كثيرة ومناسبات كمان عنا عيد الاضحى وعيد الفطر وهذه الاعياد تكون مميزة لجمع العائلة والفرحة